Metema sanga wawancara kerja nai mamanak esa so na dede'a kokolak yang an tao na hatoli la terkesan so na ma mae leo ia, au hi kerja nai mamanak ia te mamanak ia barisi ma neulak a, makasi ba'uk ka au bisa karja nai mamanak ia, au akan karja no dale katema tuak.